Kiti hu u un kiti yiano xakoa ña tinña ho o on. tinñati ti' kolo nrohuavii, nrohuavii hu kiti chi yú ta ni xhini onka yoaña ni kixa nrohuavii ta nrita ti'kolo ká tá nikixati a ngu ni tinti dikonti ta ngu ni kea di'a angu neñati kuanti ña kañati tó nrohuavii xiñano xakoa tinña.